तनका दिन पहिले शनिचरके हम बजार गेल रहली समान सब किने मतलब घरमेके समान सब भानसा मेके समानसब घटगेल रहल तरकारी ओकारी ना रहल घरमे त उहे किने गेलरहलीन त अमेरिकन सब आल रहलै घुमे बिरगंजमे त ओकनीके घुमैत रहलै त ओकनीके भोइलीन लेले की त भोइलीन ओकनीके लाज ओज त ना लगैसै त ओकनीके घण्टाघर लगन बैठके की भोइलीन बजाइत रहलै आ ओकनीके भोइलीन बजाइत रहलै न बरी निमन लगैत रहलै सुनेके त हमनीयोके हमे आ हमर एउटा दिदी है त उहो गूलरहलै बजार दुनु जना संगे गेलरली त हमनीके दुनु जना बैठके ओकनीके गीत गाइतरहलै त उहे बाला सुनैत रहली आ भोइलीन बजाइत रहलै आ उहोबाला सुनैत रहली ओकनीके बरी निमन बजाइत रहलै ओइसन न यनेके अदमीकेन बजाए ना आइसै त हम उ दिनक वाना पहिलीबार उ भोइलीन देखले रहली की गितारे लाखा रहैसै त ओकरामे तार लाखा रहैसै की बजाए वाला आ उ वाला काधवामे धके बजाइसै पेपे पेपे करैसै बरी निमन लगैत रलै आ ओकनीके नु बरी निमनसे बजाइत रहलै सफा खुब पयारसे बजैती यौ आ बरी निमन गीतो उतो गाइत रहलै सब जना न‌ ओकनीके रहदै खाली आ हमनीयोके खाली ओकनयेके देखे आ रहे दिन हमनी के देखली की ह भोइलीन कैसन रहैसै हमनी के कहीकी उ वाला गीतार लाखा बजाइसै हमरो लगैतरल गीतारे लाखा बजासै हमरो ना थाह रहल कीउ वाला के बजाए वाला एगो लाठी लाखा तार रहैसै की लठीयामे तार लपटल रहैसै अउसनकासे भोइलीन बजाइसै हमरा न रहल थाह माने उहे दिन कवा न देखलीह भोइलीन बजाइत।